طيب أي رأيك نلعب لعبه ، بس الأول تاخد لبانه بعد كده ، أنا هقولك قوانين اللعبه ، اللعبه أنا هعد الارقام من تحت لفوق و أنت هتعد من فوق لتحت... بس لو أنت حيت عند الحته الي أنا بعد فيها نينفعش تقول الرقم الي أنا بقوله ،و نشوف مين هيفوز